Kwogya engoye, nendetta engoye zange, ndetta na'maizi gange nembitekamu, aho. Nekwata sabuuni yange eya nsano, nentekamu amaizi gange mubafu, nentekamu engoye zange. Nenkwata esabbuni yange, nentandika kukunya engoye zange <hesitation> zayeera nemara nenzogyamu emirindi yange nke esaatu <hesitation> nemara nenzanika nezoma.